Makanan yang kite suka tu orang budaya betawi setiap bulan puasa putu mayang putu mayang enak banget tuh mertua kite dagang putu mayang setiap bulan puasa mertua kite laku banget dagangnye putu mayang padahal bikinnya udah ditepung beras, meh santan orang-orang pada beli banyak banget, bulan puasa laku banget itu putu mayang hampir antri beli meh mertua kite, nah kite cukup bantuin juga putu mayang putu mayang itu enak, lembut mayang, santan juga gurih, moi.